أول شيء، خذ فرشاة أسنانك وحط عليها معجون الأسنان. بعدين، ابدأ بفرك الأسنان من الأعلى للأسفل. وركز على الجوانب والسطوح الداخلية. إستمر في الفرك لمدة دقيقتين. وبعدين، إغسل فمك بالماء. لا تنسى تنظيف لسانك كمان.